Eh! azo atao ty mihary biby antrano ao laha tranonao raha iny, laha biby tsy laha biby tsy arova rey kea.